یخچال د خوړو ساتنې لپاره برېښنا کاروي. په داخل کې يې کمپریسر شته چې یخ تولیدوي. دا یخ د داخلي تودوخې درجه راټیټه کوي. یخه هوا خواړه له خرابېدو ساتي. یخچال باید بند پاتې شي؛ تر څو خواړه خوندي وي.